Umpom iyí runkee apëni inkëri má uler uncak mëke irumaj bunjaku ndeen uliyëk uwum. Nambunkari, nayësasiwo bunká kël ndee uliyëk uwum uwël kawëlun uforësa dí ulef. Mëncir uliyëk wun apee ngënkoo ngí baruka ngink ací koorëjá nambúki nënjá ngëwam ngëwam wí kajoo. Má mënkuntanir bá dí pëjúŋ ufincoŋ, pënjúŋ ufincoŋ pundee walay iwín katëlu ná nampaţu bëliyëng. Apelan ngënko ngun uforësa bëliyëng.